Neja nicpia bueno neja niquimita ocuilseseh tlen yeha monotzah o quemah quemah quitzicouah de sente ocsete porque pordecir tla tusqueh tlan ittlatlahtosqueh de se techoncoh de ocse techoncoh nin cuali alivis cachi yehu iteligentes porque yehu asegún yulcomeh ocachi inteligientes tehuan que tigentes tichihchicouah yehuan ca cacuali quichiua ualtlicoh mononotzah oncateh quemeh nopiricutih uan tlatlahtuah quemeh teju uan moyolconetzin tzihtzitetzen sente quemeh sente quemeh palomah xonoso tzihtziquisih pero quitzicouah teuan titlotlohtouah sente te perico uan nochi noquimih chanco quemeh checheutoc octichiutoh ticahcauah tich tich quemih amo nouatih <hesitation> quemih quichiua paciencia techitah quemeh ticateh molestos ya tlen quinchiua in yolcatl quichiua paciencia pero inon pericohten uan chancohten quemah alivis alivis inteligentes noyiuqui quemeh tehuan hasta creo que techyehyeco sente perico quenih tlahtlahtoua quemeh in tehuan quemeh, cuali ichtouah gros <hesitation> palabras de tlahtol tlahtul tlahtul quitoua yehua inon yulcatzitzeh hasta pitzocuali, entonces quemah quitzicouah entos quemah noyiuqui quipiyah inteligencia in yolcotzitzin naja yeh non niquimita den in yolcameh alivis ocachi sobre salientes de ocsequeh quemih quisa delante de ocsequeh.